Eh! <noise> Laha gn'aosy lia koa i, lafa hiakatry, <noise> hiakatry vohitry, ohatsy hoe havoa somary ambonimbony, aosy <noise> lia reny raha mana <hesitation> tomboky zay, hotron'iny. Hotron'iny somary maranidranitry sady somary maherihery. La hotrony iny amizay gn'ampesany, iny ro ahafany miakatry ambony any.